Bueno, joo kaaden este ma ku chir ma keegayo ko kusokoyo suoni chir nu, yuani, yuani este teeyo te yaa chir, koo xintoo'yo, koo xintoo'yo te ma keegayo, yuoi te ku.